Muzigai malle dari rotan gon dari, arabi kon darin, shaigi kon dari, ingilizi kon dari, masri kon dari, <hesitation> dongolawi kon dari ayy jiniss malle dari yani <hesitation> muzigalaa, sudi kon dari, yemeni kon darin, iraqi kon darin, kiweti kon darin, qatari kon darin, bahrin gon darin, aspania kon darin, turkia kon darin, italia kon darin, in gon ayin irbiren geddi tolli.